Wula k'ih kotaq forma reh porque wula mood are' mero ruu' martillo y wula ar modo ruu' ab'aj ruu' ab'aj antes ruu' ab'aj nkib'anaq winaq y ruu' junaj chee' kow.